حبة لإيقاف الزمن لأنه هاي الحبة بتكون حبة سحرية يعني وبحل فيها وايد مشاكل كانت بتوقف التقدم مالي أو أي شي يعني هاي شي سحري بعدل فيها أغلاط بتخذ فيها قرارات أفضل من الي سويتها قبل